La mieritseritsy ny teny hoe fahafaha iaho o gnatsaiko ao voalohany da tsy tsy teritere amy raha atao tsy faneriterena ohatsy hoe manao raha raiky zao da tsy teritery